Kotoni xa'a taxtuno iin la iná, xhin nguilo la ku nguenia xa'á xhikono tuyá ndo xatangue du ngue an nguilo, yuku nú nu ngue xi xikunu xa'á, nanionde no hí tó xe nguilo nruku tidni luxhi, nruku ni kano nrata xun, xun nruku nida hora nguilo ná eñala ini ko kánguixhi xa ngua la yanguini xanguixi kuaxhi xa ni ñaxhi nde iná há yo nrida ituno xikonoxi cada nguelta i iin vuelta uu vuelta xhikono nrida itu konró xunko tión la iná iña nguilo ko nguilo ko inka niuxu kuxixá, kueni xa nruku xanro tini luxhi, rata xukutión ha nguilo yo'o kotoni xa'á tu iin la ina tu iin nguilo ha nguengua nguili nguili ni yo xando ña dikanitan ña dexenteña ña nguili nguili na kutuxano ha xuku intió la iná ti inka tió ñoo tangui nguilo.